Kara- ao, i karazagna lapoaly lapoaly le fagnandasana hanigny regny rengny fagnandasana lako, fagnandasana frity raha atao frity regny, mahogo, de misy karazana kaseraoly kaseraoly ndreky fa i raha hanendy raha tena menaka maro ôhatra manendy pakopako, manendy môfobole regny e de misy ko karazangna lapoaly fagnadasan môfo <hesitation> môfo ôhatra amitsika any mokary, lapoaly izay mitsitokotoko ohatra mitsitokotoko mitsitokotoko valo regny koa ampiasany regny kôfa <hesitation> agnendy môfo magnandregny mokary regny.